जो मेरा दोस्त छ या दगड्या छ सु ये दो ही छन जो मेरा खास दोस्त जो मित्र मै ते मैं जे तैं कह सकदू सु तैं की जु उम्र छ सु चौबीस, पच्चीस साल ही छ।